अगर हम विद्ध्यारती हो न में कै स्कूल जानू आएं, तो हम जैसे की बेग ले जाओंगा। स्कूल, किताब न ले जाओंगा स्कूल, टिफिन ले जाओंगा स्कूल, पानी की बाटल ले जाओंगा। स्कूल, अरु काई ले के जाए। सकुछ हम भुमाल भुमाल, काई मुझ बोचना का बाटल रुमाल ले जाओंगा। हम स्कूल, न हम ले के जाओंगा, भोषा हज। जिस न हम ले के जाए सकूछ, अरु अरु चीज़ को तो हम काई बोलू, पर चीज़ न तो घणी होईज। जिस को हम ले के जाए सकूछ, जैसे की पेंसिल, लीड, रबड, शापनर, असे घणे चीज़े ले जिस को हम ले के जाए सकूछ।